मानव जीवन में प्रौद्योगिकी को घनों विकास हो रियो। <noise> प्रौद्योगिकी एक उद्योग से संबंधित रेवे। उद्योगा में अपन घणी चीजा बनावा जो <noise> मानव के लिए घणी काम आवे। अपन कई भी वस्तु बनावा तो उन्हें अपन ही इस्तमाल करा। अतः उद्योग में काम क्रभो ही प्रौद्योगिकी हैं। प्रौद्योगिकी में मानव सरल तरह से समाजिक और नैतिक चीजा को निर्माण भी करे।